A toetrandra bôka Torikia ndraiky zen̈y, a klimà mediteranianina zen̈y ten̈a anatinan̈y io ao. Koa fa leran’ny main-tan̈y in̈y zen̈y izy, mafana aviô may be hoe. Amin’ny ririnina ndraiky izy, a malefaka. <hesitation> karà zey zen̈y, fa ndre zay zen̈y eo eo toetrandra aminan̈y, tsy de may be.